neꞌg giedz yu ndaldoꞌ lo yag, lad giy yu: yag geꞌc̲h̲, yag yu, yag las, yag yan, yag pxiꞌdni, yag igual gana ndalc̲h̲a yag sinda nandná lëwu. Gana neꞌg lën giedz yuga: yag psia, yag xkias, yag ptots, yag gits, yag giaꞌ pund gana ndalc̲h̲a lo yag. Lëꞌ diꞌt nak lad diꞌt ndzëꞌ yuzëꞌga: yag ige, yag lkuk, yag xwax, yag zëd, yag lbad, yag lxech, yag bieꞌts, yag pxuw. Gunuta nak yag guꞌn slëdzná lë ber neꞌg lën xkiedznu ndaldoꞌ lo yag yu, idib dën dele tsama nap yu ic̲h̲ë yag ki nlë nge xna dën lëꞌ tiemb bidzna mbidz xna ic̲h̲ë yag knu lo giend gia saꞌnda lëꞌ lad giy tipta xge xnazë lo yag lo tipta nal lad giy